لو تقدمت اسبوع للقدام أول شيء اشوف الأخبار وأتعرف على الاحداث اللي صارت عشان أكون مضطلع على الوضع بعدين أروح أستكشف التقنيات الجديدة او اي ابتكارات وأحاول أتعلم منها اذا في فرصة ابحث عن أصدقائي وأشوف كيف تغيرت حياتهم وأستفيد من اي تجارب جديدة عشان أرجع وأكون مستعد لاي تحديات.